Ny fomba fiasan’ny trompetry zao e, izy làvalàva igny de misy i place-n’ny molotro <hesitation> fitsofagna azy ake. To de atôoka ny molotro de <hesitation> afômpo atsôfogno akagny ny rivotro. De izy aminje <hesitation> miodinkody anatigny akà de miboka aminje misy <hesitation> fiboàn’ny feony. Igny aminje manaboàka feony.